Este jwa'n ndyena' nak komid jwa'n ndyen tos'na nak yed yechixyed', nakon nakon xobta', yed yechixyed' ndoxkuamen este ndoblab nit naza yoo yed yechixyed len nit na, este ta ndotekmena' mbayna' komenm kolanta' komen. este lud nchiyida' nawe- nawe ndiey, nakon thiba jwa'n ndyen tos'na nak este xobta', jwa'na ndoxkua kon ta' lat na yoo koba' yoo kamarona' mbl- mbeel byouga' na yoo la nchezina'.